<hesitation> dito tɔmɔmɛɛ dɩí gɛ dí kɔnɩ kpinaróó yɛ. <hesitation> ŋsɩbɔɔ álámɩnáa lɛyá dito ka sísí, dito adiyáŋtɔɔ, ññ lɛ tí ka sísí, <hesitation> ñŋ álámɩná lɔ ŋ lɛ dito, ñlɛ bí bʋvʋ, ŋsɩ gmaawʋ mɔ, ɖaálaná m ɔ, átálʋba mɔɔ ññ lɛ bí bʋvʋ ka sísí bʋyɛ fɛ álámɩná aŋfaanííyá, yáa sɩbé ŋtá dzɩŋ ire aŋdɛɛ biinaá yɛ ŋdzaá na ñ lɛ abéé bina táa yɛ ŋdzaá bɔɔ, bʋyelé bíɩ ŋsɩ biina lɔ bʋ kpáta ka dzʋ ŋdzaá tɛlɩ, bʋ bisí ñ lɛ mɩnɛ ka sísí. Bʋká ñŋsɩ mʋ dzá ñbʋ, maá lɛ dito, maá lɛ gmaawʋ, maá lɛ barafó. Máá lɛ gmaawʋ <hesitation> míisɛ saláa sɩtooro ñka ɛɛ maá lɛ gmaawʋ míisɛ saláa sɩtooro ñka, <hesitation> fúróo fɔkɔlɔɔ dzɛ, míisɛ saláa sɩtooro, maá lɛ barafó ogúse saláa, maá lɛ ɖaálaná ogúse sɩnásá. Ŋnáa? Máá lɛ gnimo <hesitation> wóto, máá lɛ gnimo, bʋná mɛsítɔɔ ɛɛɛ akpálábásɛ sɩɩnʋ ka sísí too bíɩ ŋsɩ maa lɛyá mɩnɛ, ŋñná sɩsɩ bʋʋ yála ka tala ná mɛ sɔníŋɛ tʋʋlɛ, sɔrɔníŋɛ tʋtooro, sɔrɔníŋɛ tʋnásá bíɩ ŋsɩ aláma tá kɔnɩ malɔ ka vʋ bɔɔ, mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ. Bʋyelé ñŋ ma lɛɛ maa lɛyá mɔɔ ñŋ ma lɛ sɔrɔɔmɛ, bʋʋ yála ka yɛ fɛŋ sɔrɔníŋɛ tʋʋlɛ, sɔrɔníŋɛ tʋtooro. Ɛɛɛɩŋ na ŋsɩ lɔwɔ-lɔwɔ mɔ bɔɔ má wáana maá di mɔ mɔ, bʋná bʋwɛ ma dzaá bʋʋyɛ sɔrɔníŋɛ tʋʋlɛ tɛlɩídzɛ átálʋbaá yá na gmaawʋ, milímɔ, maá lalí mɩlímɔ ka sísí ma dzaá ró. Bʋná níŋɛ feé-feé bʋ bisí álámɩnáá lɛ bí ka sísí na domóo kpínaná ró ka sísí: ŋsɩ yofósoto, olúlú, kúúka, bʋnáníŋɛ, afudzéñdzé. Ɛhɛɛŋ bʋʋ bisí bʋnáníŋɛ feé yɛ álámɩná dzá ka sɔkɔ. Bʋká bʋtɛɛ na yɛlɩŋásɛ bɔɔ bíɩ ŋsɩ ɔɔ gɛ ɔ kpátá ɔ yɛ dito, bʋyɛ fɛɩ sɩsɛɩ. Ŋnáa?